mi ɗon wallita janngowoɓe, ngam hamɓe ma keɓa jaande. min mi yiɗi konmoye heɓa dama jannde nonno min ma mi hwɓi haa mi nana belɗum maare.